Ishim iret icawa, ida bene da sok icawa me, ida tas ida turung anyazↄn na yet me, ida tas ida turung anyazↄn da kasa a zɛk da turung ata da kusu nↄng ida shirik ata me nɛ bun naben. Isok ka kareng ni ngↄn di kusu ni di shirik afa me ben. kingↄn ret, ki ngↄn ret iye iben ki ishim iret ifi ning, iyↄng ida nye ninge ida bene nɛ name na seng ni bene ni ntↄk nɛ <hesitation> da bene ni ntↄk ni nkyↄrↄk ininge nↄng ida bi di nye ning e, ining e zɛɛt <hesitation> ica game da ret ide ikan, bada kit e name na seng ni de ba. Ki shim iret idↄng fi di ki moon ngma nana me na seng, iyↄng idi ki tes nkyↄrↄk azↄng ayet an-a donong e ni ngↄn di ret, ni ngↄn di ret. Ki iret ica gam ↄng iben, ki da turung na-na ka donong, da turung na kereng da kabasa banet e ni ngↄndi tes ining e. ki ngↄn shim ki bi tsↄm fi isɛ idi shan inam ice ifi bon ke ifi inyak ayi, ining idↄng ita hywɛ awo, awat idↄng fɛ ba ibɛ kyɛng awo. Kibi inyan ngↄn ni tsɛɛt inyↄn ni tsɛk inam e jiri titit ni di te kaagan e na kereng wu. Ki ngↄn tsɛt ab-ke vit ki bi izoos, izos ma ni ngↄn tengek ni di kyɛrɛ ayɛt e. Izos ↄng, ka’angan da sɛ icɛk e fu. Ki ngↄn iyet ifi ning fi di ki tes, inam ko angan ↄng ada sɛ icɛk e. Bada wosong aka ka kareng kakak vit iname awo. Ka’ngam ada ka tere nek ngↄn di te inam iyↄng ta. Ke ini yet iti ning, ke ni yet iyↄng fɛ ba moon nkyↄrↄk ininge ayɛt e nite name naseng na donong e ise duk ise kpaf ngma de nɛ-nɛ yↄng, nayak nayↄn nɛ ta. Ki ngↄn mi turung caga ki ngↄn mi turung <hesitation> acawa a zɛk b aba da sɛ azɛk niye wo. Ki mgↄn shim idi ki kyɛrɛ izezek ma iyↄng idi kit e yɛt e ninɛ nayak nayↄng ta. Ki ngↄn shimiret icawa di kyɛrɛ izezek, da tun tegak izizeke. Izizek da fi te ngmash ni ben, ni ngↄn kusu shinkafa kung ni ngↄn di, ni ngↄn kusu <hesitation> cawa me kong ni ngↄn di moon azↄng, ni di ret ni di tes nkyↄrↄk ni di moon ngma na rↄ kazining ni di ret ni di ben. Ki ngↄn tegak <hesitation> cawa ngma ni zizek-izin ikak da ben ikak bada ben ba-in ki ngↄn shim iret ngma kadonong kazining ↄng kenɛng. ki ngↄn shim iret ifi ning ni zizek, ret izizek zɛɛt da ret <hesitation> cawa zɛɛt. Ki ngↄn shim iret a-iret-imoon ngma ba yes e ica gam ↄng fi da ret ni zizek. I yet immon ngma. Ki ngↄn da bene nɛ, da bene ni itsosok, ni bene na name naseng ni bene na ilbasa ni bene nɛ. Nɛ magi, ni bene ni nfↄk. Ningↄn moon kong ni di ret ni nkyↄrↄk e yↄng ngma ki ngↄn te nkak a ma me, na fɛ nkak da fok ba. Shim idi te naton a shi me nↄng ashime ngma ada fɛ nkak da fok ba. Shim idi te naton a shi me nↄng ashime ngma ada fɛ fes, na di wↄrↄng na naya-ni nkyↄrↄk e yↄng di moon ayɛt e. A magi ni ntↄk, nɛ albasa nɛ name naseng ni ngↄn di moon. Ki ishim idi te name yaba ayi ngma, duk name yabang ngↄnↄng da ten a ngma di kyɛrɛ. ki shim ida ret icawa ni ining da tsi bↄs a timatit da bene. Ase yame iyit bet kuta akↄↄ fi nda kumung yit, in te gbuk yit akuut ni in di kↄↄt a timatit e nↄng da kↄↄt iwu. Kɛ ni zen iyeng fɛ ba mi sɛ kutsↄm ikↄↄse ngↄn da be na timatit da tsi kↄ. Dafi bɛ ni ngↄn bene nɛ name naseng ni ngↄn tunte nme naseng nirong na da fɛ na fes, ngↄn mi di barak <hesitation> ikyɛng ihywol e albasa <hesitation> afɛ hywolo e ni ngↄn kɛ name fes, ni ngↄn be na katↄk ke ka kanwa ayi ni ngↄn be na katↄk ni di ngↄn ret a timatit ↄng naret, naret, na ret, na ret na ben har akak webek ma nɛ ben nↄng ida ni bɛ kong ki ngↄn di te shi kong ibↄ shi di te, ni ngↄn be na magi mi be ni ntↄk. Ni be nɛ shin am ki ngↄn miret inam, ni bena shi nam e yↄng ni bi ni di moon nayɛt a timatit e kong nↄng ni di tes <hesitation> idiki te itsosok, di te yaji, ni di te tsosok, ni di te <hesitation> name naseng. Kidi kyɛre name a yaba ni ngↄn di kyɛrɛ ngma na-ni ning e nↄgn ida bin di te a magi di ki tes nkyↄrↄk ni ining di ta kong. Ki bi, kwai inam di se akak di korok inam e ayɛt ining e, akak kuma a turung ide izen ↄng fɛ ada fɛ kaba nayɛk na nɛ na di tes banet e ne na fon e ba da kyɛm iret izizek ni shinkafa narↄ kazining awo. Iret izizek ni ka ca cawa zizɛɛt-zizɛɛt ni ngↄn bini kabasa banet e na ba ya kong.